Kraanaq ummaq tuujaos, et kraanadõga saat nõstaq suuri rasõhit asjo korgõhe vai ka lihtsält üte kotusõ päält tõõsõ kotusõ pääle määntsitki kaupo vai suuri rasõhit ehitüsmatõrjaalõ vai midägi.